Oso ong sopo, sopo ong plate uuhung kong sopo aii ong hiya ngung o'konohe inihuhe ong grease oo uwah noi ongyori plate o'konawah deti wah tukong, ong sopo using ngongkong. Impa ho uumee'kong ko aii roki nowoning roki pihah, uumee'kong ko aii ho kung ha'hemu`he uumee'kong hoiko sopo, sopoki. Impa poti ponna ngi nee ho sopoki ratahnung, sopoki toku uuroro aii manni toku topo tuituhetong, manni roki, manni roki hoi sopoki uuroro haruhetong. Sopo noi ong <hesitation> sopoki toku uu aii nii sopoki toku uumoromo manni ong ko munu ki'morohenana. Impa tiwongori ong sopo ningii manni roki every day using ngope hayeungong. <hesitation> hoko sopo laundry soap, laundry soap ong o'ko ningii hokoyoriko plate using nongong, plate uuharei kori, impa ho munu uumee'kong ong koiso net oo nii hoko protex using no nghana. Protex soap ho ningii o'konong ningii nohungong o'konowah mirahuwah, mirahu niiyori mirahu worokong ho, munu uumorokong. Impa ong koiso soap ngung o'ko laundri soap ong plate ngung, clothes ong paaro uuhung kong tiwoning using ngongkong.